Misy fiatraikany amin'ny otrikaina ao anatiny tokoa ny fandrahoana sakafo iray. Misy izao ireo tsy mila andrahoana ela de efa azo ny otrikaina ao anatiny, ohatra amin'izany ny legume, ary raha andrahoanao ela ary izy de very ndray ny otrikaina ao anatiny. Fa ny hena kosa zao ohatra a de tsy maintsy andrahoana ela mba ahafaty ireo karazana bibikely izay mety mitondra aretina.